بصراحة انا من كثيغ محبين المشي سواء ان بحدي او معاي جماعتي او اهلي بس احب دائمن بحدي لان انا ما اتعب كثيغ فاحب اتمشى ،حتى تصل مرات المشي مالتي ثلاثين الف خطوة او اكثر بل الاسواق او بالمكانات الفارغة ب اي مكان احب اتمشى.